Jenis-jenis sabun ko kini ko kalo sayo tengok lah banyak nian, berbagai macam lah merk, jugo sabun ko dak cuma sabun mandi be ternyato banyak sabun kini ko ado sabun tu nyuci piring lah, ado sabun untuk nyuci baju, yo sabun untuk cuci muko, badan kito tadi nah, kalo sabunbadan kito tadi tu sebenar nyo banyak yang elok-elok, cuma sayo kalo di kontrak an tu deman nian pakek yang namo nyo produk dettol tu, sayo tu suko nengok iklan nyo tu kato nyo tu membunuh bakteri tu tadi, cuman iyo nyelah pulo sayo cubo tu kurangi lah raso itu jugo dak bikin alergi kito nyebut nyo kini ko, nah jugo kalo sabun dettol tu yang sayo raso kan itu kulit sayo tu raso nyo lembut dak ado keras, dak ado pulak iyo macam bengkak macam bengin tu tapi kalo sabun untuk sabun cuci muko sayo tu ado merk nyo kap tu, tu elok benar sayo soal nyo sayo tu pernah pake yang lain tu dak berkurang jerawat sayo malah nambah, nah sayo tu jugo pernah lah. Ke dokter waktu tu kareno jerawat sayo pas SMP tu parah nian yo sayo cubolah ke dokte tadi sayo tanyo, dok gimano caro nyo biak jerawat sayo berkurang lah, soal nyo parah nia dulu besak-besak lah, di tanyo lah dokter tadi tu kau pak sabun apo, sayo pake sabun yang ko nah kau sabun macam tu kurang cocok di kulit kau tu, soal nyo kau tu mudah nian itu tekeno ibarat nyo jangan padek nian bahan kimia awak lagi mudo yo lah di bagih lah obat kan, nah dio nyebut kalo nak make macam tu, sabun-sabun macam tu tengok-tengok dulu cubo-cubo dulu yang mano yang cocok kan, nyato nyo yang sayopake lamo tu kurang cocok lah di muko sayo, tapi setelah sayo berobat tu elok lah pulak kulit muko tadi tu, kurang pula lah, sayo tu kulit muko sayo tu gampang nian beminyak, ngapo lah kau terlalu banyak nian minyak di dalam badan sayo kan dak pulo tau sayo kan cumakalo lah makek produk yang baru tu kan enak lah pulo dak do menimbulkan efek-efek yang. Lain yang buat rusak tu nambah elok iyo yang ado, kalo untuk sabun nyuci piring tu samo bae, cumin kalo yang di rumah tu yang di kontrak an tu emak sayo suko nian make sunlight tu, kato dio tu bersih dari pado yang lain-lain tu, cuma iyo sunlight ko kalo tadi tu kalo sayo dirumah tu, galak nian banyak makek tu, dak mak sayo marah, mako nyo mak sayo sebut tu masuk i kedalam mangkuk kecik tu masuk i sabun kamu tadi bagi aek biak awet jugo jangan labah amat kek macam itu habis meli itu terus gawe kau nak iyo pulak, nah kalo sunlight tadi tu mak sayo tu milih-milih pulak nak yang keruk nipis tu nian, sabun yang kini tu yang ado raso strawberry tu dak nak pula mak sayo tu, kalo untuk sabun mak sayo tu muko nyo sayo tau tu dari ado jugo dari dokter namo nyo aira gitu, mak sayo make itu, sayo pernah jugo nyubo itu, sayo dak cocok lah kalo ayah sayo tu basing lah diok yu, elok lah kulit kito nah kalo. Kalo untuk sabun mandi mak sayo kalo di rumah tu beda pula dak pula ke dettol basing lah cuman yang sayo tengok yu kebanyak an mak sayo tu make sabun lifebuoy, kato nyo ko elok, cuma ayah sayo ko nak mambu yang lemon kato orang kini tu ha, itu lah kalo sabun ko, sabun badan ko sebnar nyo dak cuman untuk mecerahkan kulit kito bae banyak nyo yo baktri tadi biso hilang jugo, badan kito yang busuk tadi tu biso wangi.